مطبخ نيجريا هو ناتج من مئات القبائل الافريقية الساكنة في المنطقة وبيستخدموا زيت الفول السوداني ولا زيت النخيل اكلهم كتير واكلهم مشهور بكترة البهارات والشطة الحارة وبيحبوا الشيا وعندهم نوع من العصيدة برضو بيأكلوا بها تقريبا اي حاجة